Nyamdu dum ɓeddinta goddo semɓe don nyamdu anyamata ɓana mamori koɓo ɓutali koɓo aheɓa dundure dundure do aheɓa ko ɓe sainama ko ɓedefinama koɓo ɓe loppinama.